Ny ankamaroan'ny legioma an, afaka tehirizina eo amin'ny iray ka hatramin'ny roa herinandro eo, ohatra ny laisoa, ny salady, celeri sy ny korzety. Fa <hesitation> > amin'ny ankapobeny tena miankina amin'ilay karazan'ilay legioma ny hoe ha- hafiriana ny afaka hitahirizana azy. Ny brocoli sy ny choux-fleur izao an eo amin'ny telo ka hatramin'ny dimy andro eo fotsiny no afaka hitahirizana azy anaty vata fampangatsiahana.